Aŋ wǝkpǝǝmɔrʊkpǝ wǝ́ ŋlǝ yáa caŋ rǝ rǝǝnɨ mɔrʊkpǝwe wǝ ri rǝ mɔrʊkpǝ rɛ wǝ ponu ŋpaŋpa wǝ́ gbǝ pǝ ya lǝ́ǝ pǝ pɨ ŋ koonu lǝ le ŋ ri wǝǝ, wǝ ŋkpɛ wǝ ponu paape wǝrɛɛkpǝ wǝǝ, oturu wǝ loo poŋ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ co akɛɛpǝ wǝ́ ŋlǝ paa pɨ ŋ fɨ pɨ po koonu lǝ rǝ rǝǝnɨ ye ceeni nɨ ŋpaŋpa yǝ pɨnɨ yurǝ la ŋkpɛ wǝǝ acuma kɨkpɨŋkǝ kǝ kpii lǝ ɖǝǝnɨ mǝŋ esitui sa yǝ́ǝ fɨ ye ŋ yeemɨ wǝǝ, wǝ ri rǝ tuceeceewǝ rɛ ŋpaŋpa. Wǝ́ ŋyǝ amɔrʊye kǝ́ wǝ́ yóo koonu lǝ? yáa csʊmayǝ ŋpaŋpa wǝ ri rǝ wkpǝǝm orʊkpǝ wǝ ŋkpɛ wǝ kpii lǝ wǝ Ǝ Fǝnɨ a la caa kpǝ wǝ́ e leh ri oturu wǝ ponu amaa ǝ lǝ tɨɨ kpǝ mɨ gbɔpeseyǝ sa wǝǝ oturu wǝ lóo poŋ e ri ŋpaŋpa mɨ anɔpɔŋpǝ sa oturu sisiɛrɩ fwaiŋ. Kɨto ŋ́ ne ceeni nɨ ŋpaŋpa.